Ia, ara-dalàna feky ny mihin̈an-ken̈a fa arakaràka olo fo zo; misy olo ten̈a manapa-kevitra tsy ihin̈an-ken̈a. Fa ten̈a ara-dalàn̈a koa mihin̈an-ken̈a, avô koa hen̈a io kony misy otrik'aina anatin̈any in̈y, de afaka atao, ten̈a afaka atao feky.